Ñy toetsy ny <shushes> ñ'andro a Nizeria añe: Misy ñy fahavaratsy, <shushes> manahakan'izao mafana ñ'andro ro maiky ñy tany, tsy misy ñ'ora, misy avao koa ñy hamandoa, misy ñy tsioky hafahafa manday arety, tsioky mafana5, misy koa ñy nintsy añatiny nints'io ao misy koa ñ'andro mafana tampoke manday aret'iaby zao, manahakan'izao ñy hamandoa manday hafanà ro mbo maiky ñy tany a.